Bangladeshi kultuuri kotsilõ ma tõtõstõ ei tiiäq külh mitte midägi üteldäq. <hesitation> No eks tä om sääne Aasia riik. Jaa, jah, tõtõstõ ei tiiäq taa kultuuri kotsilõ midägi.